दुई हजार तेईश मुझ भारत दा वनडे विश्व कप अणा तेन्दा भारत वाडी बोउता आच्छा क्रिकेट खेला लेकिन लास्ट फाइनल मुझ इंडिया हारे नटे भारतक उमिद ति कि आम जित जान्दे पर हारे नटअ भारत वाडे बोउतेइ दुखी अः सब चाअः ते कि भारत वाडे जीतदे।